ازا كنت تشير الى عدد المرات <hesitation> فلا استطيع تحديد زلك لانه يعتمد على تجاربك الشخصية، لكن فقدان الهاتف امر شائع ويمكن ان يحدس لاي شخص عدة مرات ازا كان لديك اساليب معينة.